Pīhoihoi wau i ka hoʻomākaukau ʻana i ka meaʻai ʻo ia hoʻi nā paipika i loko o ke ʻoma pōhaku ʻula. Hoihoi wau i kēia ʻano kuke ʻana i ka lāhui ʻē aʻe no ka mea ʻaʻole maʻa kō Hawaiʻi i kēia ʻano hoʻomākaukau ʻana i ka meaʻai. Aloha au i ka paipika i hoʻomākaukau ʻia.